Epɛ dɛ itwa ob mfonyin a ͻyɛ fɛw yie a, odzi nkan ema nyimpa no gyina bea a hͻ yɛ fɛw yie anaa hͻ yɛ ahomka papaapa. ͻba no dɛm a itwa mfonyin no a, mfonyin no so bɛhyerɛn. Afei, ema nyimpa no gyina hͻ anaa mo- mbrɛ osi pɛ dɛ ogyina no ema ogyin dɛm. Itum kyea wo ho anaa ekotow kakra na itwa mfonyin no dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a nyimpa a irutwa no mfonyin no ne nyimpadua nyinara fi ne tsir do kesi ne nan ase bɛba mfonyin no mu.